<noise> ഉനഛര്മാ ന്ദ ദൈലി മോഇസ്തുരിജേ। ഉസേ മല്പുദു മീദൈ ബുക്ക മോഇസ്തുരിജേ മല്പുദു। ബുക്ക ബോദിദു നീരു കമ്മി ന്ദ ബോദിലേ ദ്ര്യ। പുദു ദിനുക്കു ആജിദ് ദേയേദ്മ ഗ്ലസേ നീരു പരുദു। ബുക്ക ഹര്ശേസ് ഓപേനു ഉസേ മല്പുദു ബല്ലി ബുക്ക। ഹോത് വതേരു ജസി മീരു ബല്ലി ബുക്ക ഏക്സ്ത്ര। കരധതുനുദു കൈ കൈകുദു ബുക്ക ഏദ്ദേ ധ। ഫൂദു നുത്രിതിഓന് ഫൂദു ഇന്നുദു സോപ് ബുക്ക। ബസിഗേ നീരു പിയോഗ മല്പുന ജസി മല്പുദു।